ओवन भी एक घरेलु उपकरण जू खाणू पकाणू काम मा आंदू ओवन मा हिःटिःग इरीमेंट हूंदन जू बिजली से गरम हूदन हिटिग एरीमेट बाद ओवन इलिंमेंट भर जांदी तब हम वे खाणू रख सकदा। तब वेमा हम अपडू अनुसार तापमान घटै बढै सकदा। वैमा गर्म हवा खाणू थे पकादी चा।